رأيت <hesitation> عصفور عالصباح جميل جدا وأنيق و <hesitation> وريشه ملمسه رائع، رأيته عند أحد أصدقائي، كان يعني <hesitation> كان منظهره رائع جدا كان يفتح النفس على الصباح، وصوته كان جميل جدا، هذا أكثر شي ظريف رأيته على طلاق.